Ny atsimon'ny Portugal io any zany lafa fahavaratsy ny andro da tena misy hafanana tena <hesitation> mafana sady maiky. Fa lafa ririnina igny kosa da antonony sady mando.